Nuk kam qef hiq me lujtë n'bastore. Mendoj që është nji veti shumë e keqe e njerzve dembel që dojnë me fitu pare pa punu. Nashta munët me kon argtuse, po nëse e tepron munet me t'kriju varsi edhe me t'shkaktu kriza financiare se zakonisht ma shumë hup sesa që munësh me fitu.